Mi suɓii mi hoota ancient Greece, hitaande ra'ayiiji Plato, hitaande teddunde, marnde kujeeji ɗuuɗɗi, marnde finatawaaji cembiɗɗi, boɗɗi, nafuɗi ummatoore hitaande nde faamuuji e ilmuuji wangiti.